عقب أول شيء القبطان نزل السفينة الاحتياطية مالته مالة النجاة وشرد وخلى الأوادم الي على السفينة يولون الأوادم الي على السفينة نزلوا ابتدوا حياة يديدة على جزيرة غامضة قعدوا يستكشفون فيها أشياء شافوا فيها وحوش شافوا فيها أوادم قديمين أرواح شي يخرع